já halló mig vantar sundlaug til að vera með inni til að vera með inni já þrjú hundruð og áttatíu lítrar hún er á leiðinni sendi hana strax frábært ég vissi að þú myndir redda þessu við erum komin í Hvalfjarðarsveit margir kunnir einstaklingar úr

Íslandssögunni koma hér við má þar til dæmis nefna séra Hallgrím Pétursson sem bjó að Saurbæ með konu sinni Guðríði Símonardóttur sem stundum er kölluð Tyrkja

Hallgrímur Pétursson orti meðal annars Passíusálmana og heitir Hallgrímskirkja í miðbæ Reykjavíkur í höfuðið á honum Tyrkja Gudda er ein af tvö hundruð fjörutíu og tveimur Íslendingum sem rænt var frá Vestmannaeyjum í Tyrkjaráninu svokallaða Halldór Laxness notaði sögusvið Hvalfjarðarsveitar

í Íslandsklukkunni og má þar helst nefna Jón Hreggviðsson sem bjó að rein nú ætlum við að kynnast þeim Freyju Örnu og Heimi betur ég heiti Arna ég

átta ára og ég fékk það þegar ég fæddist frá stóra bróður mínum ég sef alltaf með lambið mitt

ég er búin að æfa fimleika síðan ég var sex ára með

kindur svín hestar kanínur hænur

sem eru fyrstu

á Íslandi eftir að þau opnuðu árið nítján hundruð níutíu og átta minnkaði umferð í Hvalfirði mjög mikið og er þar nú mikil náttúruperla

og útivistarparadís í Hvalfjarðarsveit eru margar skemmtilegar gönguleiðir til dæmis upp að fossinum glym en hann er hæsti foss landsins Melahverfi átti

skólahópar og stundum koma hópar sem eru enskir og alls konar að koma

oft þegar er gott veður þá löbbum við

út að á sem er rétt hjá skólanum okkar það er kastali sem er mjög gaman að leika í

alltaf góður matur finnst mér Tómas

og við erum alltaf með svona við héldum svo oft á henni

að fatta það svo vissi skólastjórinn hver það

alla hætta að stríða ef ég mundi hafa þá mundi ég láta alla sem eiga ekki mat fá að borða ef ég mundi breyta heiminum þá mundi ég mundi breyta heiminum þá mundi ég heiti Saga og ég dýrka einhyrninga ég heiti Svanhvít og mér finnst gaman að dansa við erum bláa

ég heiti Aníta og æfi fótbolta með Þrótti ég heiti Ásdís og mér finnst gaman

þetta eru liðin okkar í dag og þrautin er að búa til bát hvernig líst ykkur á það hvað þarf góður bátur að hafa hann þarf að fljóta mikið rétt og komast áfram og hann þarf að komast

það sem ykkar bátur þarf að geta gert í dag hann þarf að fljóta

þarf að geta færst áfram af því í lokin ætlum við að fá hérna litla sundlaug og við ætlum að láta bátana keppa tíu mínútur að klára þetta og svo hvor báturinn er fljótari yfir sundlaugina

hér eru allir spenntir við skulum sjá hvaða tæki og tól þær fá til þess að búa til bát

þetta verður æsispennandi að sjá hvort þeim tekst að búa til bát sem virkar á tíu mínútum þættinum hjá okkur þetta er eflaust einhver

ég hef grun um ljósa og

ljósa og

ég er nefnilega l b k l m öðru nafni Alþjóðlega ljósa og

staðsett í Kanada er það eitthvað sem er til í alvörunni þú heyrðir rétt ég hef verið að vinna að þessu máli í fjölda mörg ár út um allan heim og hefurðu grun um nafnið á

hann er kallaður

grun um heimaland já Svíþjóð Svíþjóð það er land rétt hjá Noregi já ég veit það ég hef grun um að hafi hakkað sig inn í bæði ljósa og við erum hérna í beinni er ekki

hægt að kippa þessu í lag hérna fyrir okkur það er bara eitt að gera nú næ ég það kom dáldið upp á ég gæti orðið dáldið seinn

höfum við ekki meiri tíma í dag en við mælum með að þið fylgist með á morgun á skjánum þar sem við förum yfir stóra skattamálið já takk fyrir í dag koma honum áfram ég var rosalega stressuð þegar ég heyrði hvað við áttum að gera við settum fyrst spýturnar á flöskuna og svo band

botninn fyrst eða bátinn og síðan gerðum við það sem kemur honum áfram við þekkjumst ekki neitt við vorum að hittast í fyrsta skipti en liðið var samt bara frábært mér leið eins og ég hafi þekkt hana rosalega mikið við vorum alveg sammála liðið vann vel saman sammála um flest önnur þurfti að halda flöskunni á meðan hin setti ekkert að þorna

bið ég alla um að hætta að vinna því núna er hálfleikur frábært þetta lítur vel út hvað er það erfiðasta sem þið hafið lent í núna örugglega að líma þessa hér já ég sé það hvernig gengur

liðinu

þið búin að ákveða hvernig þið ætlið að láta hann fljóta áfram þið vitið hvernig

þetta allt á hreinu já

þá ætla ég samt að biðja ykkur að draga eitt

bátinn

mega ekki tala saman er soldið erfitt en þær tvær mega ekki tala saman en má hún segja henni og hún

er það bláa liðið sundgleraugu

að svara þið megið ekkert skipta ykkur af því keppendurnir ekki fyrr en á eftir stuðningsliðin svara spurningunum eins og vanalega

allt klárt því við byrjum það eru fimm mínútur eftir í að klára bátana og við byrjum núna

er afmæli félags miðstöðvarinnar Sigyn í dag milli klukkan fjögur nei milli klukkan tvö nú ætlum við að kynnast þeim Sævari og Kiljan sem sendu inn

handrit í Sögusamkeppnina okkar og sjá hvernig gekk að taka upp þeirra stuttmynd ég heiti Sævar og ég er ellefu ára ég heiti Kiljan og ég er ellefu ára myndin okkar heitir undarlega

ég borðaði plokkfisk og fór svo í bíó með mömmu ferð þú í bíó með mömmu þinni já

finna tösku þeir vilja opna hana ef væri búið að kjósa okkur við vorum rosa spenntir og vildum bara að gera þetta og því meira sem við gerðum þetta því skemmtilegra og fleiri hugmyndir skildi

þetta er fyrsta sagan sem við skrifum og við erum rosa spenntir fyrir að fá að sjá hana verður í Stundinni okkar næsta sunnudag

nota sundgleraugu og það var rosalega erfitt að sjá maður sér haldið þetta eru ekki venjuleg

ekki tala saman það var soldið erfitt því maður gleymdi stundum að maður mætti það ekki en við pössuðum okkur samt

fá þetta slím mig

pínu að fá slím en samt ekki ég er svo hrædd um að það liti hárið á mér við vorum aldrei stressaðar á tíma við

gula liðið vinni mér finnst bæði liðin standa sig vel en ég held samt að við vinnum bláa liðið mun rústa þessu

byrjum á bláa liðinu þið megið taka gleraugun af hvernig gekk mjög vel mjög vel þið hafið mikla trú á því að þessi bátur geti siglt og hann muni vinna

þið hafið mikla trú á þessu það kemur í ljós

þetta er enginn smá bátur hafið þið trú á ykkar skipi já þetta kemur allt í ljós nú er komið að

blái báturinn sem lak yfir línuna við ætlum að telja saman stigin og standa á

hér eru stigin og við skulum fara yfir þau

byrjum á bláa liðinu stuðningslið spreytir sig það er eitt stig klappliðið fær hins vegar þrjú stig fyrir frábæran stuðning gula liðið stuðningslið spreytir sig þau fá þrjú stig eða fullt hús stiga þar

klappliðið fær einnig þrjú stig fyrir frábæran árangur bláa liðið vann

fyrir það gula liðið fær eitt stig fyrir bátinn af því þeim tókst að láta hann fara áfram fá eitt er komið að stórhættulegu spurningakeppninni vélbátar breyttu miklu fyrir

fiskveiðar Íslendinga hvenær kom fyrsti vélbáturinn til Íslands a í upphafi átjándu aldar b í upphafi nítjándu aldar c í upphafi tuttugustu aldar gula liðið segir b í upphafi nítjándu aldar

og bláa liðið c í upphafi tuttugustu aldar varðskip Íslands hafa eftirlit með efnahagslögsögu okkar á hafi úti dæmi um íslensk varðskip eru a týr Óðinn og Þór b

svalur Valur og gormur c Hörður Vörður og Mörður þarna voru liðin sammála og sögðu a báturinn

setti hraðamet þegar hann sigldi á a þrjú hundruð og ellefu kílómetra hraða b fimm hundruð og ellefu kílómetra hraða c átta hundruð og ellefu kílómetra hraða bæði liðin sögðu b nú spyr ég standa þessi svör já standa þessi svör já akkúrat þá eru stigin nákvæmlega svona þið megið kippa í við

þetta fór þá svona jafntefli þá fá

er langskemmtilegast við kveðjum héðan

sjáumst hress og kát í næsta þætti takk fyrir